بصراحة بزمنا هذا يعني المادة قامت تلعب دور كلش كبير فكوظيفة انت ما تحبه وراتبها عيلي اطيق عن طريقها جمعتلك فلوس اطيق انت تبنيلك مشروعك الخاص وفترة يعني كلش قليلي احسن ما تشتغل انت بمشروعك الخاص واجوز تفشل بينو وانت بشغلك يعني راتبك قليل.